Tomili, gabyoa, xonꞌbyoa, gachbyoa, xopbyoa, gayꞌbyoaꞌ, tapbyoa, chonbyoaꞌ, tiopyoa, tobyoaꞌ, gay galbchi, tap galchi, chon galbtiopchi, galtiopchichi, tiobchi, galbichi, galdchi, galbichi, galbi- galbi gach, galbi gaa, galbi xonꞌ, galbi gach, galbi xop, galbigayꞌ-galbigayꞌ, galbitap, galbichon, galbitiop, galbitubi, gald, <hesitation> chinotap, chinochon, chingach, chinxop, chinꞌ, chida, tiopchi, chi- chibtiop, chinꞌtubi, chiꞌ, gaa, xonꞌ, gach, xop, gayꞌ, tap, chon, tiop, tub.